بالنسبا ليا أنا نحب نكون موسيقار كبير, على خاطر الموسيقا عندها قوا كبيرا وتأثر في الناس تأثير عظيم, وتخليهم يعيشوا برشا مشاعر مختلفا, ننجم نخلي الألحان متاعي مطابقا في قلوب الناس طول حياتهم مينساوهاش, أما الرسم صحيح حاجا باهيا وعظيما وبرشا رادا, أما ما عندها قوا تقتصر كان على مجال محدود, ما تفوتوش.